yoko chika in miringu borbirmu boh, in sombu ningu kana dono toh injami woya ningagnuwei kanacha ningagnuwei kanachaba, tonge ba lantage ba kasa sei ba teguna ka tegyin se in kou in singusei buyanga sei wi in yanna gumulgu sima in yito in yito ar alan jor du in kou muasi in yinno in son yir tu nyai ka tegyin sei lantangi, tegyin sei ba watin buri ba sangi kin to ma siniyah poh sima bo na da gwasi burmo sor bwiruwe. Min toh kana in ningu kakari twi kan wuni in kapa sima bwi a burmi in wakonga in wokonga in da gwasi burun bwiruwei toh in dwi yiti in dwi yiti toh har ba lan jor du in kou ma mere in puyou, kin puyou kan buyani sei wi ka sei mi tar dire nmuatige in ang charwe ka in charwei sei mi ba ninga kundi kundi ka sei mi ninga kundi kundi sei in wata yitonoh, ba in swarya ba kusuwa lokachi wi noh ya bar sei, sei noh ba kwamla ka noh kwambli noh ba de sei wi noh ba de ba ruwo, ka noh rui sei wi ka pun ningi kama wuni degu ma nyinga chi ka man ma be ma de kowe moh ma be kundi kundi. Lokochi wi noh ya man ladau. Noh sombu ladau ma bur kowe tubak ko noh ba chwaka min patari ma de ma de ma bwe ma kakari mai yitonah. Toh puna ka bakor namirba yir pumai bur ba chwakanga burtoli noh ba chwaka noh bade ba nyi pina ba de ba duyi a kakari pimai. Bu kakari har ba lan jor du noh ma yimnuwei ka yimni ma bame, bam ba ma nyinga pina ba samin yir tu ma amin ningu toh in kamua ma ningan min puma tu puma kasugu twi. Ka yi kamba don wei bu muatanga yi kamba bu ambra kin yi anda a lah bu kumi bu muatanga bu ambra lah bu kumi wi ka bu ambur pwi ka bu nyingi nuwaya kin yama in tumbura na ma se min or ba tumbura ka bu ambur puyau wei ba sambra kin bu ambra lah kumi ba bu se min na ba yninbo yir tu nyinatoh bu ambra yi kamba ambra bu yiweh, kabu yiwei bu muatanga ambra bu simsedi bu yar kakari tibak ba bu yar kakari tibak ba, yanna yiyangumburu kumi kumi, in tumbura koh bu boh piyou toh bu monodo buri anda ku chongo ma no tumburau, sei bu kwechinka man ba mere bu mu kakari twi tibak ache ma bu mubu kakakri noh tumbura bu dwi yiti ba ba lamuwe jor du bu lamangai. Kabu lamagai ba bu nyinga yoh. ba che kin bu liyangabur nye. Inche min yi boh kakari yi monodo ma kin ma tunyirou. a dwi yiti a dwi yiti har ba lan jor du yika muasi, ma puyai ma yinno ningu yirtu nyai jor du ma puyai ma yinno ningu yir ti nyai, mere ka noh sa min kin amna ma ninga yir ti nyina toh maya simosei kakari twi, ma yala buri ma kora noh ma bwi bam bama nyi puma tun puna dwi ka pwi lei wei mere bure ma pwi lah wi tibak maya twi kwara dingin in ka mua mere ma gyira a dwi yitoi a dwi yitoi ar ba lan jor du in ka mua mere makasuwe pu ma amnuweu. Toh <hesitation> pisuyiru wu doki yiningu doukwi bakwara ya buri wukange sombu dikingi kin yir punai bur kakari tibak, ya ba dango kin aa yama anda yiniga nyina yama anda kasa kene, kasa aa yama anda yi kasa ken kasa noh sombu kasiyu kenu bur kakari tibak ka injamo ya ali neh ba samna kin amna ningoguwe ali ma wuni ma amna ma kasanga ali ma ba yitonoh, kama ba yitonoh ye ka sowi wei ka wunni soma sowi ba samna kin lei bam ba yi anda sowi ma ponga ka lami, ma muaranga sowi yei ka muaran sowiyei ba kasa nyingil ba boh bade ba chermuwei ma de monoyou bu lamanga lah. Ka bu lamangai ba ba ru sowiyei bade nyinili ma sina ba yanna kuchugu ya muan soyei swi nya sina mere swi sowi ar ba mila kundi kundi ya muangu, mere a kuchugu soma su chogou ma bomanyou sui. toh Ka gundu wei ba samna kin yi anda yi kelo gundu, ba ambra bukelo gundu kabu kelo gundu bu lamagai ba nyimin ali ma bacha min yoh kama bachamin you ali ma nyiya ba bapito bwala you, ka piti bwala you in ka ma simseu ma pigu ma yoh mer ma yo bwechenga ko, ba samna kin toh kama piti bwala ko na kama cheni dindido ka gundu ko pwiwei ma de mima buna ma kurna mer kwi pu mere ma soma mun mere ma gira mere, a jukugu mau wurei nurumba dwi din palaka ma soma in ka mua mere ma amin muatigu lahmo koh ka jukumun bu ne ma sono puyoru ya ku ma sonuwau ma dwi yiti ma dwi yiti, ar ka muasi ma biya nurunditi toh ka noh tinditendi kin ai bolkumi woh a son chagu muanu ar suwa pa yoko buyawoh char muan tibak bii kundi kundi chika kun nure toh kwi ku no wanimnau anda ka injamo jukumun bu nuruditwi neh kama char muane ko yoron bayinya muan ba bwyiwa ma sombu dilgu aliu, ali ya teng maya teni sure bur kama nin tibak bur ti bimakwana ninga miriyai, bimakwana kachingi wiwing ya sure duya ba ninga teng anda kama teni sure ma der dauri ma panni miryo, doh kwi noh sombu magi ma ka teku yoko kina bur dauri yi bimakwana bwi. bimakwana ya ma lokochi wi twi, noh ba geli noh ba noh bade ba manna a pwi a ali twi ba bi ali kundi kundi ka jindi wei, ka noh dili ba biya kundi kundi ar maya nyingi ku ku ma mansei mir you jindi ba biya busak tibak bur ma jegu ya tima tuyoi yati ma ningya nyei jindi teng tibak toh totu dokwi noh ningi kunbayuwa jukuyiro yoko yoh muasi yi juku boyuwa kwara, kwarayou puma ka muasi ba juku bapuma kwara, dingin ba soma kin to tu noh ningi bu ningu yitwi balele belele balele, ar ba lan jor di pumaka muasi bopuma kwara bu biyou buna muasi pumaka mua ba juyuku bopuma kwara, bajuku yitwi belele balele balele dingin buya wunure tilan nurdi ka babuya tilan bu nurdi ne to kana ara layou ara ya son ningi nurundi twi, toh nurundi dama kopu noh tilani a bongo kwumbau ma wunni bongo injamo ko ma tilanga balele balele dingin palaka in muasi amna ma juk womoh buya, kama jukur balmo yika muasi ka somi mer ko ku mere ma buwau noh ba wanmina kin kai kumi ninga ti nyai a juku ti nyai bolyo yoko ar buyawo son chagu muanu buya char muan tibak bi kundin kundi kai ai kumi ninga yir ti nyai toh kwi ki noh wanminau in ka mua noh wanni injamo. A jukumin nurdi ko pu chongo maya tum ma sona ninguyeru yoku ma masonou ninguyou, amma ku mere mawuni pwi bobrime twi ma tilangu ti nana moh ningi masugu a sagmou kin ninga nyor ma ningu kanda ma amna kakari, sei ma danga min ai nanan ara yeranguwei yangu in mautingi lei kan lani ara nanan tunguwe, sei ma wuniwe ma mwatimume lei kama lamwe lah ba samna kin lei ma lanweru ma lewe min ong kin toh ban ba ninga tu nyina toh mawuni kwarap, amna ma ninga moh yoh kama ninga bam ba nyi toh ba samna kin anwusa in wananga dama kare kwi in kasangu mou mowoh kakari in muima in pwi mausi in woh dangu in chemin in muatugu lei nanami ara tunguwei. Toh yo ku in wunuwei in mautunguwei ko in ningu balele balele belele toh a dwi yitoi har in koh muasi mere in puya yoko mere in son wurei nurba dina nana kama ningi ma dungu wure do kamo woi pu ma amin wei in ninga mun wurei doh ka woi pu ari wei basan kin toh kaninnah ka yambrangu ko ningi ma pito bwalou ma cheni pou seu, ma de dindi ma chena kama chenni ma teni gundu ka puwei ma chayir muani yir dor toh a dwi yitwi a dwi yitwi ang ko muasi mere in som chagu muan kwi, kun som chagu muon kwi koh ka in ningi mere in kwe yoh yikamua ba yoronga. Kanin kin ai puyagi tengu wuni ka lei ma pito bwalau ka ma choyir muan ren ka sei ma wuni ma pito, ma cha muondi yika mau ma ba yoronga toh koyoron yiti yika muasi a nu tenyou chongo yika mua jangi koh magu ner biminbiminyou yika muasi tagi ma nyi yorongu, yo mua ba yorongu digin palaka yika mua ba nyigan woyou sauki, a dwi yiti inka muasi nyan kikangu mua ma amna mo mua ma nyinga nerwu yika muasi nyimnou yorongoku kwi mua ma ma juku womoh, toh womoh wi inko muasi ka lan joryei yo mua ara ba juku woyou buya yiko muasi ka jukuri bolyo mere yika mua yoma a nyu tenyou kama jukubu wure di bolmo ne bolmo ya ki sonnou son yiri ti nyai ti no nin twi, ai anda jor du ma juku wurei babuyai toh ka na babuya bakirkitin ma pu kwadi wure tibak chika nerwu nya ka ma jukubu ne kana ma girgi ya ki masomo wurei di belele belele belele